Kôi tani deede na ši deroo daguu ru te nii tira unnu « Furas »ntiga. Te tani deroo mire bur dagir. Niima te mire tani bur ajobjii ne. da ojobji na ntoo tigisigoo toore mire amma ara furasina kege digisoo na aya tarde ke. Lakin te- u gii na teere furasa mire re na bur dagir. Sûubou daguru Furas mire nii addi ni nii eroba tira nii eroba tira ni mire nii nazamtire ni šaba hunaa ni šaba nazama dîri ni amma kalla ni. Owonni niyu halas mire mura duro tiginisida. Kaya da šiša ru ciki. Asuma huma ni « paris » intig. Te ke paris mire daa addi nûŋgur nintaar. Paris mire nii tira niya ara bur gala tira asuma huma asuma. Dînaa duro ŋila duro hisamburugoo mire dagoo owel ŋa tigisinnoo na yûmkin nîjuu ŋa tigisig. Asima mire duro ini tira « tûrefel » yindig cii. Ini te mire afrikena dagu aŋ daginna ref hundu. Ogon amma ara unnu aziyatiga na te ke. Amerikena te ke. Ogon mire paris mire ini tîri dîŋa ke- i ni raaha u. Mîšilli aŋ osonne gisoo ni arima goyi ni dagoo daa teri šari asal gisig. Šari asal ni gisigi ni ogon kei mire amma ginna daa. Ogon ma- iiša huma ni ma- iiša niĩya ara kuraa kege ši ma- iiša huma cussu. Paris kûlli ni niĩya addiya kaga cikii. Mîšil marsîn nda liyon nda ara ginna cikii. Lakin tei gii na cussu huma paris ŋa kiren. Paris ma- iiša huma cussu. Cussu ni šaaba huma amma kalla ni. Ogon te gii rehis hunduu na rehis agu kalli ni. Ogon niĩma mire ina « huguugal insaan » indiga te didii ni. Ina unnu binisba unnu ma- iiša ndirega, ma- iiša ña nuŋoo? Wôkima na kaafi, îyima na kaafi maaša amma i wudugaa ni kaafi. Toore subuu ai unnu daa Furasa dereere ogon niĩma paris duro caŋiriŋa agu subuu munda ni ôwel kiyaa ru unnu inda aŋ êtiduya ru nderoo ogon kei tumar universita hunda universita ni tira didi. Kara hunduu ni buru tîri. Ogon kara hunduu tîruu duro ogon kiyaa ru tinda kara dêri tîyoorig bes geendireŋa mura keyi tumar kara tîyoorig ye peratig ye cûu ara ginna didi. Te ke tigisoo mura kara hunduu nduruu ru gali. Ogon niĩma mire amma êtudiya kilaa ceŋi ni. Niĩma mere sêkurite dii ni ogon te duro niĩ mire šokolka duro alom duro mire ôwel dir terii cii. Šokolka tabka ziyaadar geeyiŋa mire ôwel dir terii cii. Ogon niĩma mire aka ru ina fulura šiša ka ziyaada ru dii. Ogon bab ai unnu itir ŋa ni itira hunaa ni buru cussa. Itir mire geyinga niĩya kuraa ke geyindin. Ogon niĩma mire niĩ siyaaha u ni halas te ke tigisoore aã niĩya kuraa duro cikaa ginna erdiere siyaha hundu ginna ogon amma ara woriya aŋ rakiŋa ginna yalii ma goyi kôomil vakans ôt guruere duro buzuk yuska vakans tuzoo êski ru saga niĩ huma terigi ni. Ogonii ogon ammaa mîšil osone ru goyindigaa ru cikoo, walla kiyar niĩma ru aŋ osone gisoo na terere duro šari asal šari asal na ke- i tumar gurugi ni. Te jillar niĩma mire sûbuu mire ini daa šari asal geyindiga niĩma mire naŋal huma jilla re šari asal kaa ogon ŋila dii, kaa ogon cussa dii ni. Duro otela tira ni dii ni duro ma- iša huma ni biri ni te- i jillar re amma ginna duro šari asal hundu busuk ni. Ogon niĩma miree ref amma u ginna u tani unnu a nuŋuruga ši aŋ sotiya taŋuu gîyu mire na bîyuu ginna ref hun tigisig te ke. Niĩma mire za cussu amêrikena hunduu ru basin tinda amma sagaraa zaka ref ndir tigisigi re bêi maiša huma ni cus. Ogon furãsa mire paris kûlir vila munda ka dii lakin paris ke kirigi bêi te ke. Ogon kei « pulaš » yindig kei fôr dii ammaa erdere amma munda raha. Amma ogon munda ginna erdere êzaa daa tartindiere ênerji goyindig. Te jillar paris niĩya ara kuraa ke ši inda mire kuraar addira cussu ke, ogon mire bab a unnu saga wôtiraa ŋa girdoo mire wôtiraa ara ndira cad ka danni mire wôtira hunaa ginna ina addiya šan ña nuŋoo? Niĩma mire ginna niĩ <hesitation> addi jillar wôtira baa cikoo manama pulase ziyadar goyina jillar wôtira munda ginna sistem geyindi ni wôtira addiya goyindi ni halas te agu mura amma na hakindu tagandig wôtira ni mundar tagandig. Te jillar maara nizam hundu nizam buru tiri. Ogon paris mire duro ñoo Mišil ni mafur mafur koo walla dugusu kege tigisoo kôomil aŋ harayinnoo ŋûfur yi. Dugusu sirina ginna ôwoturi cussuu ni terg. Ogon mišil ini goo sana jedid koo sana jedid mire duro ñoo halas rasa sana koo huma niĩya ra kuraa ke ši ini geyidiŋa mire re ini êjib geyin iyo naŋala huma ye nizam huma ye <hesitation> nazamdirtiere aŋ duro ñoo re cussu ma re saga sarami. <hesitation> ogon paris mire duro amma mašaira amma mišil alamiya amma ra gûrsara niĩma bîyuu ginna mura bussu ziyaadar cikii. Hafla hundu ni paris duro geyindig, ke yi rasa sana hundu mura dillire geyindig. Ogon niĩna dillire dombure ziyadar de etašar ziyaa daar dombo re te ke. Ogon niĩma duro amma ara mašaira amma ra nuu bal ûŋuŋa ye ina ta cikoo re niĩma ri buru kuru ceŋ. Ogon niĩma mire re avantaš hun te ke. Te jillar ammaa mundaa ginna ôt tûrtuere paris mire duro busugare cussu huma jillar re tûrtu paris duro busii cikii. Ogon ini kuri ciŋaa Siyaha huma ye ina ara nuu maiša huma šokolka geyindiga ye ina ogon itir a hunduu a nuu ziyaadar cussu ndirga ina ta mire re niĩma re niĩma huma re dahil ziyaadar ceŋg. Ogon ogon mišil pola internašinal duro te ke tigisoore dagoo ôwel dir buzunoo na dago ogu tanir buzunoo na nakuzoo terik te ke. Te jillar niĩ hundu inša allah biri guru cenne. Ogonni tani mire amma ra nuu fût balera tira furãs mire ogun ini bal lau ini sowure dan, ogon sagasin siri ginna ini intira nuu balandor indig tira cii. Toore dedde bêi lakin yom minal ayam inša allah duro hadirdiroo dagir. Tee keyi huma duro geyindi cikuu nuŋoo paris duro sagasin siri ginna geyindi cikii. Ogon amma ara unnu mašaira, amma ara gûrsa didaa amma ta erd hadir cindig ni ogon mura duro aŋ buru ginna ru ziyaada dilir ûŋura aŋ teru «balandor» ndiga ini tee mire goyiŋgi ni. Te jillar toore teler didirga cussu huma jênii bêi amma gii ŋiri ni hadir diroo cussu huma jeŋg te jillar hadir duro dagir.